Se aesava jetako jevae reta jetako especie jei supereta oyoavƚavƚ reta oime jevae misikataƚva, majijƚ, yundia, kojoreti opaete jeta retako jare kuape imiari retava de que opaete tëta tuisava rupi opaetei rupi jaeko mbovƚ ndipo öi mbaetƚko yande puere yaipapa jata yaeko